<noise> toh – toh Za Hankaŋ kachi burra gagisi kichinra, hawru kusu waŋ kaŋra e’ga nwari daŋ dafai fai robaizai kaŋra burra gadaŋ, da ton da zama aga alayyahu dumbu aga albasaŋ dumbu kaŋ burra ga dumbudai kadaŋ fai’ra kulu, da fai’kusu, da hawru kusu, da fai gambo fai gambo e’ga gisi, da roba gulla, da humburizai kaina kaŋ e’ga durunda e’kuldai e’gani gisi hayawora kichinwora, sannaŋ burra ga gasu kaŋ kwai kusu gobuyaŋ da firjiyaŋ kulu e’gani gisi nodin, amsa mainoya. Sannaŋ burraga burraga kusu gullayzai kuddai burra ga gisi da robayzai kaŋ e’ga gwabi taida kuldai burra ga gisi kichinra, zama kaŋ e’ga hankaŋ e’gadaŋ fai’ra dumbunda inga bunbo e’gadaŋ, zama e’ga ham dumbunda, e’ga gisi kichinra, humburizomo kaŋ e’ga kulkulanda e’ga gisi kichinra. Sannaŋ hawru tuwo dinni yunu nini waŋkai waŋkai nini daŋ nigini gisi kichinwo ra, wankaŋ hankaŋ kachi a amsa mai noya, wadinno aybai ingano ay gachi, aysi tonton abon aysi zabu abon.